Sehil am, so yiɗi waɗtude ñaamde moƴƴere, ñaamde hokkoore cellal. Ɗum toppitoɗa ko ñaamde ñaamalleeje men finaa-tawaa ɗee. Tawa ɗe peewnaaka ijin. Alaa ko eɗen koye men njeeyi ɗe. Eɗen ndemata ɗe. Eɗen nganndi ɗe. Ɗeen ina moƴƴi no feewi ko wayino lacciri en, wayino kosam en, wayino ñiiri en, haako en. Ɗeen ko geɗe moƴƴuɗe no feewi e cellal.